हिमान्दार वेक्ति तो धर्म में पका होगाच्छे धर्मात्मा और संत्यनिष्ट। होगाच्छे हिमान्दार वेक्ति लेन में सच्चा होगाच्छे और वेभारनिष्ट। होगाच्छे हिमान्दार वेक्ति नयाय और सत्य में पक्चधर होगाच्छे। हिमान्दार वेक्ति विश्वास करे वाला नेक नियत और विश्वास पात्र। होगाच्छे हिमान्दार वेक्ति हमेशा अपने जीवन में त्रखी पावच्छे। और हमेशा उन्हती के सीखर पर रहचे हिमान्दार वेक्ति के। समाज से समान मिलच्छे हिमान्दार वेक्ति निदर होगाच्छे और। अनेथीक कारे से और भाष्टाचार से दूर रहाच्छे हिमान्दार वेक्ति। ऐच्छा विवहार दिखावाच्छे हमेशा नियम और विनियमों के पालण करचे। हिमान्दार वेक्ति निदर होगाच्छे हमेशा नियम और विवहार दिखावाच्छे।